Sabzavotlarni uzoq vaq saqlash uchun ularning turiga qaraladi <hesitation> misol uchun yangi sabzavotlar muzlatgichda uch kundan yetti kungacha ba'zan o'n kungacha saqlanishi mumkin va undan keyin uning sifati buzilib iste'mol qilishga yaroqsiz bo'lib qolishi mumkin.